Stress kam haala somri, haala kuwaa, naftiraa e juuɗe maa e gaɓaaje maa koo e koyɗe maa koo e brain maa e hoore maa, koo naftira e noppi maa kuwaa, somaa, kannjum wonata stress.